Sosin për sallatë e pregatis me ni lugë gjelle me vaj ulliri, i qes në ni enë t'vogël, mandej ja shtoj ni lugë gjelle ufëll, i qes kryp edhe biber, sa t'kish qef, i qes edhe ni lugë senf edhe i shtrydhi pak limon.